French ni tongmung chamung khe belai bui bai sai manjak tei abo belai kwcham. French ni borom gwnang borok rok ongkha victor hugo Voltaire monet tei Picasso. Borok hayung ni tongmung chamung rok no belai naithok tei tongthok khe banwgwui klaikha. French ni chamung rok no haste o rwgwui sai manbai o borok french no mwnakjag mamnwui no swnam ma bagwui. Tabuk hai kwtal bisii o bo borok kwcham tongmung chamung no pog ya. France ni borok rok bongni haino tomung no agee lai thangjak no pognani borok naiya. Haini bagwui france ni tomung chamung alkabai juda hinui sajakha.